<noise> بيوم من الأيام كان في صبي صغير إكتشف بي غِرفتو باب ما كان موجود من أبِل إنصدم! لمّا شاف هيدا الباب وقرّر إنّو يفتحو بعد ما حِشريتو تغلّبت عليه فتح هيدا الصّبي الصغير الباب ولِائا ضو كبير كتير إجا من هيدا الباب وكإنّو عم بي إلّو يا ولد فوت لعِنْدي، فات هيدا الصّبي الصغير وكان كتير عِندو حِشريّة يعرف شو في جوّا بس كان في جوّاتو خوف كبير لإنّو عم بي فوت على مكان مجهول وما بيعرف شو في بي ألبو بلّش يشوف الصّبي الصغير بهيدا الباب جوّاتو جِنيّات الأسنان اللي كانت إمّه دايماً تإلّو يا ماما فرشي سنانك عشان تجي جنيّة الأسنان تاخُد سِنّك وتحُطلّك بديلو مصاري شاف هيدا الولد الجنيّات هنّي وعم بي رتبوا لسنان تبعولو على الرّف ويحضرولو المصاري حتّى يِطْلَعْلو سن جديد وياخدو السّن القديم بعد ما مشي شوي لإدام صار يشوف مدينة مليانه شوكولا كِل أنواع الشّوكولا لّي هوّ بي حِبّا والّي كانت الماما تمنعوا مِنّا لأنّا بتسببلو تسوّس أسنانه. كانت الجنيّات عم بتحضّر هول الشّوكولا وهيدا الحلو للولد لا تحُطلّو هديّة مع المصاري لإنّو استلمت منّو سنان نضاف ومناح وما كانوا مسوسين، فا كانت هيدي الشّوكولا هيّ كهديّة وكا مُكافئة من الجنيّات لهيدا الولد، بعد شوي هوّ وماشي لقدّام صار يشوف ألعاب من الألعاب لّي هوّ بي حِبّا كتير متل spider مان وبات مان ومتل هالْك، هيدول الألعاب الّي عندُن قوّات خارِقة وهوّ كان بيقتدي فيُن بي حب إنّو يصير مِتلُن بي يوم من الأيّام شاف مِنُّن أحجام ضخْمة وكبيرة وهوّ في بي غِرفتو الصغيرة كان في puppet منُّن زغيره زغتورى <hesitation> بس شافُن على كبير وشافُن كأنُن حقيقيّن. ولمّا مشي بعد لإدّام صار يشوف أشيا تانية كتير بي حبّا، صار يشوف رِفئاتو يلّي ما عم بي شوفُن بالعُطْلة الصيفيّة، كانت وقتا الدّنيا صيف وما عم بي شوف رفئاتو وما عم بي روح على المدرسة، فا كان هيدا الباب بي مثابة هوّ باب الأحلام بالنّسبة لهيدا الولَد، وكان عم بي شوف هوّ كأنّو منام كل شي حابب إنّو يشوفو وكل شي عندوا حِشريّة إنّو يشوفو كان عم بي شوف جوّات هيدا الباب، وبعد كم دقيقة فاق الولد من نومو واكتشف <hesitation> إنّو كان كل شي عم بي شوفو هوّ عِبارة عن حِلِم و منّو حقيقة.